er sýning á ævintýraheimi Ásgríms Jónssonar listamanns þar sem álfar tröll og draugar spruttu fullsköpuð upp úr

Ásgríms birtist Íslendingum fyrst árið nítján hundruð og fimm og gengu þjóðsögurnar þá um leið í endurnýjun lífdaga við heimsóttum Listasafn Íslands og kynntum okkur kynlega kvisti Ásgríms

verkum Ásgríms hafi það verið í fyrsta skipti sem Íslendingar sáu myndir af tröllum álfum og draugum og það er svo magnað það er einmitt líka eitthvað sem við viljum ná fram með þessari sýningu mikilvægi þessara mynda bara í menningarlegu samhengi þetta er í fyrsta skipti sem Íslendingar sjá álfa drauga og tröll myndskreytt eftir íslenskan listamann það er gaman að segja frá því og

líka að það ríkti mikil sátt um útfærslur Ásgríms á tröllum og álfum og draugum fólk var mjög ánægt með hans túlkun á þessu þessu viðfangsefni þetta er

sem hann Ásgrímur

sem Ásgrímur horfði á í æsku þessi kirkja er í flóanum og sem lítill strákur

þessari kirkju og líka hann segir frá því í endurminningum sínum að hann hafi ekki átt leir til þess að gera líkan af þessari kirkju en hann notaðist við moldina til að gera líkan af þessari kirkju að hann var oft með hugann við þessa álfakirkju sem er kannski ekki skrítið vegna allra

búa þeir ekki líka í þessu hérna húsi og hingað koma skólabörn bæði úr leikskólum og grunnskólum landsins og kynna sér þessar

sem vekur kannski sterkust viðbrögð hjá börnunum já það eru álfamyndirnar þær eru líka svo ótrúlega litríkar það sem er einkennandi fyrir álfamyndirnar hérna á sýningunni er að þær eru allar mjög litríkar og skemmtilegar og svo auðvitað

kennum fólki sem kemur á sýninguna hvernig það á að bregðast við ef draugur talar við það þetta er saga sem segir frá Guðrúnu sem

kirkjugarði og þegar hún er að labba um kvöld þá kemur draugur sem teygir sig yfir til hennar og segir horfðu í glóðarauga mitt Gunna vegna þess að draugar geta ekki sagt nafn guðs eða Guðrún og hún svarar og segir sjá þú í gump minn og gráar

þannig að hún segir við drauginn sjáðu bara rassinn minn á meðan ég geng í burtu frá þér vegna þess að lífið liggur við að svara draugum fullum hálsi ef þeir yrða á mann þannig að þetta er svona boðskapur sögunnar að maður á bara að vera dónalegur við drauga ef að þeir yrða á mann þannig að við segjum krökkum krökkum þessa litlu sögu og þau og læra þetta nýja orð

þetta er svona við sláum

tvær flugur í einu höggi með þessari þessari sögu við fjölluðum svolítið mikið um álfa svo lærðuð þið líka ýmislegt um eru ósýnilegir hvað á maður að gera ef maður hittir draug en svo áðan fóruð þið inn í álfahöllina hérna og fenguð að óska ykkur um nóttina er komið á gluggann og sagt fögur þykir mér hönd þín snör mín hin snarpa og

hún hefur aldrei saur sópað ári minn Kári og

svipað þessu nei